കുക്കലു ഓകരി തോ ഓകരു പ്രധനന്ഗ ശരിരബശ। മുരുഗുലു ഗുര്രുലു വസന മരിയു മുകവിനയലവ। ധ്വര കമുനികസ്യോന് ഛേസ്ഥയി കുക്കല മധ്യ। കമുനികസ്യോന് വിധനലു ശരിരബശ ഥോകവുപദമ്। ഛേവുലു ലേപദമ് വേധ വേനിക്കി മദവദമ് ശരിരനി। ഗത്തിഗ ഉന്ഛദമ് വന്തി ഹാവഭവല ധ്വര ഥമ। ഭവലനു വേക്ത കോരുസ്തയി മുരുഗുലു അലേര്ത് ഛയദമ്। അവഹനിഛദമ് വേധ അപ്രമഥമ് ഛയദമ് കോസമ് വേരു। വേരു രകല മുരുഗുലു ഉന്തയി ഗുര്രുലു ഛ്ഹിരകു ബയമ്। വേധ അനന്ദനി തേലിയജയദനികി ഗുര്രുലു ലേധ। ഛിന്നഗ ഏദുപു ഉന്തേ ശബ്ദലു ഛേസ്ഥയി വസന। ധ്വര മുത്രമ് ഛമത ധ്വര ഥമ പ്രന്ഥനി। ഗുരുഥുപേത്തകോദമ് ലേധ ഇത്ര കുക്കല ഗുരുന്ഛ। സമഛരനി അന്ദികോദമ് ജരുഗുതുന്ദി മുകവിനയലു। കല്ലനു പേദ്ദഗ ഥിരുവദമ് നോതിനി ഥിരുവദമ്। ലേധ ഗത്തിഗ മുവിദമ് ധ്വര ഭവധുധേഗലു।